Enro nri febrero ni marzo kungan kón kixhi kaní meni ini jaini kuté on jakú, abril nri marzo nrí junio julio ku nrió kii davii, dakuno kuan kii dá ké ayivi noní, ta cuenta na kii kó'o hon oaxaca nró já kú tavinró iku itunró no nré septiembre nrá <hesitation> <hesitation> nana jóna ku noni nró té tenré nrá yo'o'o tendre nriá nagá ku noni nriá nga té ñá kuaja ní'i chede ni kui'a ta de'e dekui'a na ku octubre noviembre diciembre lá miné yu'ú uhá ké dá kexi seguir axhí nría eneró kó ayí.